Bugungi dinamik dunyoda ish va shaxsiy ish hayot o'rtasidagi muvozanatni topish judayam qiyin. Lekin bu uchun ishni ham oilani ham bir xil muvozanatda saqlashimiz kerak. Chunki bu bizning hayotimizning asosiy umm asosiy ro'lidan umm asosiy vazifasi hisoblanadi.